सो सो रहे की तेरें काई, चो सो गाट सो रहे। की तेरें काई, पहला ठीक खेकला काठान तोसला रहे चे। काई, अपनो काई, अपना काईने आने काई, <hesitation> लोटाईने रो। एक दूसरा मगाई, पूरा है। रो तीकाई, अपनो तेरवार सोवार जेन। तीनुन कोर जेन तीकाई, चे का तेरें काई। काई सो सो, तेरें काई, अपना काईने वारु हो जाएने, सुधा हो जाएजे। अपना अखा लोटाईने रो तेड़ान, <hesitation> मेड़ान हो जाएजे। तीकाई, अपनो तेल लगाड़ेन काई, विचर लेजे तीकाई, अपना काई वारु हो जाएने। काई सो सो करे की तेरें काई, काई काई, सुधा हो जाएजे। तीखाई, टीकाई, तेरें काई, आपन न।